هتبقي يعني أكيد زي الناس اللي قبلنا اللي كانوا عايشينعلي لمبة الجاز وكانوا عايشين علي الحطب عشان مفيش افرانكهربا والكلام دا فعادي يعني الدنيا هتمشي بلمبة الجاز اللي انت عايزه هتعمله <noise> والحطب هتشوي وأهم حاجه الأكل والمسكن وخلاص، هتنام وتاكل.